أفظل إني ما مضطرة للنوم لأنه لو ما احتجت للنوم بيكون عندي وقا أكثر أستعمله في الأشياء اللي أحب أسويها، مثلًا القراءة والتعلم وكمان الاستمتاع مع الأهل والأصدقاء، بينما الأكل ضروري للحياة والطاقة، الأكل يزال جزء مهم من حياتنا بس عدم النوم يعني وقت إضافي لعيش الحياة بشكل كامل.